Injo nakke nah ku ngalle kaputusan anjama, kah ara a mandiri, iyana tala merepotkan maki injo ri tau toa iya do, nah nukulle to mi niongkosi kalea, jari semisal ntu mae rie ara lihalli-halli kan kulle mai todo ammake doi kale-kale, langere ri tau toa iyya, injo pole napaka semangat a ajama kah kuangai toi injo pole jamangku sekarang iya kah ntamai taua njama stangana pi salapan la minroi taua stangana annang ri karahie na, anreja namenguras waktu iya do, rie se kesempatanna taua istirahat kapunna bangi i jadi eleppi isse nampa ni anui di paruruia lampa njama, injo pole na kusemangat anjama kah biasa ntu rie caritanna tawwa tang niangai do, ka arra tokki injo ngangka angka derajatna tau toa ia supaya bangga toi tau toa ia ri gotte, kah injo tawwa biasa punna caritai, anaknaji tau a nacerita tannisseng anakna akkalengna, injo pole na kusemangat anjama kah punna gajima do ka rie isse nikanti-kantiang doi, jadi punna rie isse kebutuhan kan tappa langsung maki malli appadantu mae skinker-skinker a, <hesitation> ba ra a, arakki intu mae nganre gadde kan gampangmi, kalussami isse intu mai nipareppokkang tau toaia, passuro kiring ise doi. Nampa njo pole punna mainga gajian biasana, kusare todo i amaku kutransferkangi ataukah aminropa ri balla nampa kusare to i secara langsung, jadi biasa todo injo rie todo ku halli-halliangi aringku, apa-apa ntu mae nasuro halli a, ara toa njo pole akkumpul-kumpul doi jadi semangat a anganu anjama, iyananjo salla punna apparallu kaleamaki ri doi pappadami inni kalo wisudama ceritana tahun dallekang, jadi injomi kutabung-tabung memang mi i iyanare persiapan.